لوكان بامكاني يعني نحي مشكلة عالمية وحدة هي نحي ازمت الفقر ازمت الفقر لان كيما قالو ادا كان الفقر شخصا لقتلته نحي ازمة الفقر من العالم وهدي اول حاجة نديرها